Dẽẽ é ãlu lè déé é sor mda ãã dãã, mbẽẽ mue kɔ sor mda ãã dãã loh biradẽẽ, mbẽẽ ãã sa yibẽlõõ mẽ le mém. Si-me bẽẽ mmãbu. Sor m-ãã dãã dẽẽ ãma sa siga-dãã, mbẽẽ ãã dãã, mzii yere naghé kara ne mdãã Bari, sor mmãã yere kara né na Bari sa, mméé mue kɔ me-lo déé mméé zorgea néé é ebánia mbéé zorgea. E déē alu le dẽẽ àma, yibonu ééle āā kialeele. Mɛɛ mue kɔ mmee gbórá é lóó lɔgɔnu méé dóó. Nasi déé de zia déé zima, éé lééme lóo. Déé alu le déé ãma, yibe lóóme béé gbáã le-afiitor. Loome bée ziina bu ŋamloo; mm béé éré abɛ-alóó. Bu-me béé le-aa éé; bu-me béé le-áá éé. Yibé lóó lɔɔré-ayia õ muekɔ meŋ, yibenu béé le-ãã kia lééle. Déé alu le déé-áma, éē na ghé déé é maa pyanu mbéé le áá bara Bari Eẽ dẽẽ abẽẽ me yiiba. E érabanu mbãra na ghẽ lõ déé, mbẽẽ ère; èrebanu mgbi lo déé mbéé èré. Ẽẽ gbene ãã-bɔɔ déé ẽ bu-me béé éé mãã ẽẽ. Ẽlẽ déé, mbẽè le nor be kɔ pya-nee bã bẽẽ meh nyiegea bu nyor; pya-néé dɔnu meh ne. Bu-me béé éẽ gbena. Alu déé é mbéégbi kɔ me-akiisi doo-wo, buu, ãba lo dẽẽ, alu loo dorna déé, amea na ghe doo-wo, but-i, déé alu le déé ẽẽ dẽẽ a ãã-ba Bari; ẽ bẽẽ sere nua-kéé, nyone béé-wo, déé áma naa bẽẽ gba yibe-déé sah gba-lu, meh ã bẽẽ lu zii zii sor, zii zii tɔno. Eẽ dẽẽ ẽ mbẽẽ ẽrẽ gbene ẽẽ-bu maa-ẽẽ. Lõõ-me bẽẽ-lu wana, loo-me bẽẽ lele, bu-me nãã bẽẽ biirã, mmbẽẽ mue lɔgɔnu biirã-bu. Yibe- nu bẽẽ-le ãã kialeele, ãã lõõ lɔre dɔr nyor-ɔɔneh. É dẽẽ alule déé àma sor nyor-ɔɔneh ẽ-lua, wee muekɔ-me, mm-meh gborà na ghe lɔgɔ gborà ẽ loo ã yàà maa mya. Mya ẽẽ-lu, mya ẽẽ-le, é-sah mbee-ep akuuri, nyone-bèèkɔ mya le. Akuuri àma bẽẽ doo na ghe kɔ mle ãã keghe-mɔng. Zia ãde bẽẽ le nɔr be kɔ pya-nee bã bẽẽ meh nyiegea bu nyor, pya-nẽẽ dɔnu meh ne. Bu-me bẽẽ ẽẽ gbene. Alu déé é mbèẽgbi kɔ me-akiisi doo-wo, buu, ãba lo dẽẽ, ahu loo dorna dẽé, amea na ghe doo-wo, but-i déé alu le déé ẽẽ déé a ãã-ba. Bari, ẽ bẽẽ sere nua-kéé, nyorne bẽẽ-wo, dẽé àma naa bẽẽ gba yibe-déé sah gba-lu, meh ã bẽẽ lu zii zii sor, zii zii tɔnɔ. Ẽẽ dẽé é mbẽẽ ẽrẽ gbene ẽẽ-bu maa-ẽẽ.